Mi wayn mo o tokka danuki be law to ohebi o dani be law wawan walluki mo haa babal finugo o tokka finugo law nden o tokka wadugo mo findinta mo debbo mako malla sobajo mako malla mo woni haa kombi maako tokka findungo mo be law.